<hesitation> Fiasan'ny interrupteur ndreka a izy a raha karikare fosifosy a de raha vao pihanao ambony izy a de mirehitra jiro de raha vao pihanao ambany izy de maty jiro de misy lavaka bitika aminanjy a isofohan'ny fila le andehanany courant agnatiny akao de izy a apetaka amina sisina rindrina izy.